Izy kà edy zen̈y izaho zaraiky andeha an̈aty ala mbola maiziky koa, azalahy! Raharaha zen̈y niany e, <hesitation> efa mioman̈a bàka moraly ten̈a akendriky e, ten̈a atao farany an̈abo moraly fa tsy maintsy vita ràha zen̈y. Avy iô lamba andeha atao efa homan̈iny tsara, an̈aty ala zay mety misy biby, jiro indesiny fôtony maiziky, mitondra lampy, kàraha zen̈y.